ס'איז דא מענטשען וואס ס'לייגן צו נאכגעמאכטע צוקער אדער אזעכע מינע זאכן אז ס'זאל נישט האבן קיין טעם אבער איך מיין אז אויב מ'נוצט עכטע נארטירליכע פרוכט און מ'מאכט עפעס מיט עס דארף מען נישט צולייגן א צוקער וועגן ס'האט שוין אליין גענוג צוקער.